واشنگ مشین اک سادہ جیہی مشین ہوندی اے جو کپڑے صاف کرنے لئی بنائی گئی اے۔ واشنگ مشین کپڑیاں وچوں میل، دھوڑی، داغ تے پسینہ کڈ کے اونہاں نوں صاف کردی اے۔ سماں تے محنت بچاؤنا، ہتھیں نال دھون دے <hesitation> مقابلے، بہت کٹ سمیں وچ وڈی گنتی وچ کپڑے دھو لیندی اے۔ پانی تے صابن دی صحیح ورتوں، مشین دی لوڈنگ دے مطابق پانی تے ڈٹر جینٹ ورتے جاندے نیں۔ کپڑے سکھاؤن وچ مدد، کئی مشیناں وچ سپن ڈرائی مشترک ہوندا اے، جس نال کپڑے وچوں واد توں واد پانی نکل جاندا اے تے اوہ جلدی سک جان دے نیں۔ صفائی نوں آسان بناؤنا، کپڑے دی قسم مطابق کوٹن، سنتھیٹک، وکھ وکھ موڈ تے توئے جا سکدے نیں۔ واشنگ مشین کپڑے تیزی نال، آسانی نال، تے ودھیا صفائی نال دھوؤں لئی ورتی جاندی اے۔